Mi wiyan mo o wallina hakkiilo mako o de'ita ɗo himɓe duɓɓe ɗon waɗa Wala ko heɓataɓe kamɓe waɗoɓe ngamman kamkofu o wallina hakkiilo mako Wala ko heɓata mo to Allah jaɓi yerdi